Kua yaiporu jaeko yandepuerea yave yamonde yade pɨru, ouko plastico va jare jiero raɨ, kua ñañono yandepitare jaema yambo jïrɨrɨ yamonde vaera mbɨrɨru